Eeee! La misy mpinama maromaro zay ka nandehandeha reo ka nahita vato soa da ino ny ataony avarotsy vatosoa igny a avidy zaray ny vola.